بصراحة المال يشتغي السعادة لان ويحد اطيق اكون سعيد بكثيغ شغلات اطيق يشتغي بيت سيارة يطلع يسافر سياحة يفرفر ما افكر بشي شركات عندو بس ما اطيق يشتغي الصحة لان الصحة شي مميز وما اطيق اي ويحد يشتغيا.